Para in ne pues kiema in to vida valerihui por que dios otechklali nipan nin tlaltikpak intla in to tazhin dios amo koneki otlakatiske pues amo nijkan otiaskia pero dios techoneki techontlazojtla yi non otechonmaka non vida tlen neki pia ketyiultuke huan solamente inyejuazhin otechonmaka in to vida solamente inyejuazhin kuali otechokonkishtilis para in ne no konehuan dios otechmajmaka huan nikintlazojtla huan ni procurarua de de nikinnekis nikintlazojtlas huan de nikijtas tlen polua para non nika para nonozhas para kintlapuis para nikitas tlen chihuas igual tlen kinecesitarua Igual nikitas in manera de nikinmakas por que kate tetanme amo kinkta inyejuan mota inyejuan huan mo konehuan kinkahua pero dios otechonmaka huan konijtua to herencia huan se tonal kuak tiazitis inaukazhin techonilis cuentas de tlen otikchijke inahuak in pilhuan tos nikanon dios techoneki dios kimoneki in to pilhuan tos nijki debe kinnekiske debe kintlazojtlaske.